امكن الرياضة اللي نكون كنتقنها واقيلا هي كرة القدم بحكم الممارسة ديالها من الصغر مني كنت صغير وانا كلعب الكرة لحدود الساعة